زه ژر راویښېدل غوره ګڼم، ځکه چې ورځ اوږده او ګټوره وي. کله چې زه سهار ژر پاڅېږم، نو ذهني تمرکز مې ډېر وي. سهارني ساعتونه ارام وي او انسان ته د فکر کولو فرصت ورکوي. ژر راویښېدل بدن ته نظم او ذهني آرامي راولي. که څه هم تر ناوخته ویده پاتې کېدل ځینې وختونه خواږه وي، او خو زه فکر کوم چې سهار وختي پاڅېدل د پرمختګ لاره ده.